Agny da mafana lalandava. Agn koa mo zany misy an'ny ady io da misy gn ny ny produit simika ateraky gn bômba. Da igny mandoto tontolo iaigna ka lafa maloto gn totolo iaigna da mikorotaky gn toets'andro. <noise> Da ign maiky igny gn tena voka-dratsiny. <noise>